ما اشرب هواية ماء ب اليوم بس عادتا اشرب لالقرب من لتر و نص تقريبا يوميا و يمكن انو تكون بقرابة سيع لتر اسبوعيا او ثمان لتلر.